Sɛ epɛ dɛ eyɛ "ͻoffee" a, odzi kan edze nsu besi gya do ma adͻ. Nsu no dͻ a nna ehue egu kͻͻpow mu. Ehue gu kͻͻpow mu a, nna "ͻoffee" a wͻanyam no ehue egu nsuhyew na edze egu kͻͻpow mu. Na ͻgye kakra a, ibotum dze esi hͻ na adwe, ͻdwe a nna anom.